دراسة الأدب من أكثرالأشياء اللي تغذي الروح، من أكثر الدراسات اللي تغذي الروح ويخليك تفهم الثقافة المختلفة <hesitation> وحلوة فها للأشعار والقصائد وحكم وفيها المواعظ ، الأدب مادة واسعة جدااا وبحر كانا غصت فيه إنك إنك إنت تكمل فية أو إنك أنت تحيط بية يعجبني جدا واسع وجميل.